Á ţí ngënko ngí ndandúu ngank, ngëyët, ngëmpí, ngëdarëk ancína dí bandeelan ngël. Mëncíba këndeela ambá këndeela ngël, angankëma ngancí ací kandeela uwará angancí kayok bëfáwo, bëtakálo. Uler uwí cíbá kandeela këndeelan ngël ngonko kanţáalu. Ngonko kanţáalu uncí këndeelan ngul, angëyariyin kaka ngí angëndáana ngël, angëndeela karo unú karo unú ewël ngël ifëla këmee ngënţáalu. Ngëyët, uncí kaloŋ ngëyët ngëmënţú ngun pënţáal ajúg ngël ayombalir, pënţáal anjúg ngël ñáaţaţ. Uncíbá këndeela wul karo uler oler ewël wël ifëla edáanan wël ŋal kënţúwáananţun efúuntëmbí untúki këntúki. Opí kak yunk dí dúunk këndúu wël rek upëni. Undarëk umënţun fúurëwun pënţáal iñaan ţí mëëncí ţí ŋal ndumaŋ keyá bayas dí ufeenţu baloŋ. Uyët, undarëk, umpí panţëliriţ mëncíbá këndeelan këndeelan ngël akëndáana ngël angëyok ngonko díka finú, yunk dí anganjoon ngëŋalu. Ŋal mëncínţank tum amëmbandí bëntakala ngënkúkar, kuduteen ne ngí wínank, aruna kejá këjan këncëli rek këwín ngáantúki nubí dí wí